وطبعا افضل ان انا يبقى عندي وقت اكتر من الفلوس. لانه الوقت اهم. عشان انا لو عندي وقت كبير ووقت كفاية هعرف اشتغل اكتر عارف اجيب فلوس اكتر. لكن الفلوس ما تقدرش ترجع الوقت. ما قدرش اشتريه وقت ضايع بالفلوس. ما اقدرش اشتريه وقت زيادة الوقت اهم.